أحب يكون عندي قدرة الطل- الطيران, لأن شعور الطيران يكون حماااس, أقدر استكشف الأماكن فوق, واشوف المناظر من زوايا مختلفة, بعد الطيران يعطيني حرية الحركة, أقدر روه- أروح وين مابغى بسرعة وبسهولة, اتخيل أحلق فوق الجبال, أو البحر, أو اشعر بالنسيم, لكن الاختفاء, بعد له مميزاته بط- بس أنا افضل الطيران.